Kuesiꞌa ne pus ñaꞌa ínainakueꞌnu jan ne kāda ívi kóó ña ne dɨvɨ á ma ne vichi na taní ña kudadó ña vi á ma neé ñai kɨꞌɨn ña ntanteé céé ni ña hospitar vi kāda ñeé ni hospitar ci ne igān ntaa ini ñá ne kāa ne viꞌa ne ti skée dɨvɨ kuiña kudado né kuchi ni ñá ntute xuku vi vi kuēꞌe tɨ nɨte xūku vi tuku ñaꞌa dɨvɨ ntóꞌo ni ña ta kakantoꞌo ne ñáꞌa í da viꞌa naɨku eꞌnu ā vií ja ne porkue te ñāꞌa dɨvɨn kuíni ñá kudado ne kuéꞌe na chitu ña vi kuéꞌenageinu xata ña kuéꞌenaxeinu kietu ña vi pēthi vꞌ dɨvɨ veꞌ ni médico an ni ñaꞌa nga káva nantōꞌo kuéꞌen ña kuéꞌe ntu vi né dɨ kān ntóꞌo ni a peci vií ja ne ñáꞌa ngadɨ́ kaa tuku cíi dɨvɨ kāda i nakuntíxin niñá dɨ dá nte kuini ñá kudado uni ví te vi o te ne ɨɨn ñoó vi ɨn ñoó na kui a kudado vi xi ñaꞌa nakuntíxin neꞌé ni ña ci dɨvɨ náduku nīña ñoó kéda kudado ne ñaꞌa tuku ñaꞌa tuku ñāꞌa xáꞌa ntōꞌo ña tuku ña téꞌnte dɨ́nkun ña thi dav neé nateꞌnte dɨ́nkun ña ne ñáꞌa ga kú i kuéꞌe ni á kādiiꞌa ñá ne i dɨvɨ kuéꞌe ntu i cé ne xini sini ña sata ñā un ne nakɨꞌɨntaa ña cí dɨvɨ ñaꞌ ñaꞌa ío kueꞌntuini a kuinī ñá kudadú ce dɨkūxáa u ntui hí i nantita inī ñá ne ína de ña c un ñā vi inantiko ña vi í dɨ kueꞌ nī ñá kāñu u i kueꞌnī ña va xi káa ne ñaꞌa náxeꞌnu xata ña stukavií ne cu ne īó uun taꞌnu in xeꞌnu xata ña porke in kuii ña ko dado ne kantɨ́ꞌɨ kunaꞌá ña chi dɨvɨ. Ntē ñꞌn kuini a kudadú vi kāda nakueꞌ nu nī a veꞌe i dɨvɨ kakui ūu kudadu néé ñaꞌa nga kávāa kueꞌén vi iꞌa ne ñāꞌa inanieꞌe ntúku ñadɨ̄ꞌxɨ an ne pues kantio íi kɨꞌɨn ña diꞌna kíkáꞌán ni ñá niꞌiñañaa ñadɨ̄ꞌɨ̄ kuéti xe ne á kuvi ne o ñakuvite ñākuí ne ka né dɨvɨ ñaꞌa kɨ̄ꞌɨne ñataxi n ñá dɨvɨ iꞌa ne á kɨ̄ꞌɨn vite ñāꞌá ne pues te kuiīne kaa ne dɨvɨ kada í ko kada suv i ni ña ñaꞌa ñoo kani víꞌi ne kāda suu ña ñaꞌa ño kani víꞌi ne kāda ío dɨvɨ ne ío ntuvi ín kani viꞌi ne kaa ne kuéꞌeni ñá kaꞌni a n kɨtɨ vi kaa ne kikáꞌa inñá ñadɨ̄ꞌxe viꞌi vi kada dɨvɨ káa ne kúnaxeꞌ nī ñá ñuu xé vi kadá ixi é ñádɨ̄ꞌché vi kāda iō víꞌ xi ne pes suu ñūo ne xíé dava i dáva ña neé ñaꞌchi kúnantēe dɨ́ɨn ñaa sa ɨn dɨvɨ iñu ñoo sé a kuiá vi xá uꞌvi kui vi kúnantee dɨɨn ña ne tuko í dɨvɨ kuūtuꞌvé ñadɨ̄ꞌchɨ davá ñadɨ̄ꞌɨ ní́ ñaꞌ ñiní ntíku kutuni ñaꞌa kotuni ku mii do ne peskūtuꞌv ne nei módo ne ñaꞌa xatā vi porke kueꞌnduví ne ñuꞌu né i dɨkā kada niꞌ táꞌa u ni ñuva kuētɨ un ne puēsti ni kée dɨvɨ da ve a viꞌa ñeñu nañúꞌno kuéꞌen miiu ne da ñéé ne xá naɨváꞌa ni ñá ci ntoko inakuéꞌén ntuváꞌa ne nañee ña kiniꞌi ñadi ɨn itá o ñaꞌa ñadí koꞌo ne ño ā ne nantotuko i dɨvɨ kkādakonantēē ne na dnantee dokontūu i né kada kani viꞌi ne ne kāda iꞌee ne veꞌe ne doko ntúu i ne. Káda dɨvɨ ɨɨ chitotuku ne kadadukōo kuéꞌxi ne ká dɨvɨ te ntiukani vēꞌe ntɨ́ ñuu né kada kaꞌni viꞌi nɨ́ ñukutēꞌne ña kuīvi thí nga dɨvɨ kakuiñu jáꞌa xhi ñuu jáꞌa ne kueꞌe dɨ ka stilú i dɨɨkā vi xi ñꞌa ña akuꞌedi n ka nakaꞌa ña hi da ni taꞌan xi kuéꞌxi ne ikueꞌen né ñaꞌa tuvi gāstu ne vēxi iꞌa ne ñaꞌachi ido tuku kaa modo ña í ia ntiden sete dɨvɨn dava kué ti ne da kɨ̄ꞌɨn chi dava ni ñaꞌaxhi tini s ke kui gastu ne te ñāꞌa ne kuii gastu ne pu dava ña né kónadii é né ñáꞌa nakui kɨní ne ña iꞌa ñánnīñꞌa nga kuína ña xi neñɨ xiká vií xi de ñēꞌe dɨvɨ i kueꞌen míite kɨ̄ꞌɨn váꞌa né kuina gi ní a pesméꞌ nu ni a kui kɨ̄ɨn ní ne ña chí nga íi dɨvɨ iꞌa ñuú ́chí jeꞌn súu ini ñadɨɨ kaa ña chata kuentūví he é né dɨ kāa súv ini ña dko dɨkananiꞌi ne ntɨɨ kuenta vi i kada duko viko viko íkui viko dɨvɨ véꞌiviko disiembre ne i dɨvɨ īō míꞌi dɨvɨ kani viꞌi nī ñ īō mꞌi dɨɨ míꞌi dɨvɨ posada já viꞌi īó ntá kakueꞌentuví xhe e vēxí jakatúvi ne veꞌ ne dɨɨ kā ntéé de ñavií xí ñꞌa ña vata ntákunáni ña kostumbre xé i kostumbre ne katúvi ne í dɨ kakātúv i ne pues dukō kóo viko nu viko ne dukuān dava ne ntɨ́ ne kuii kɨ́ꞌne ntɨ dava né n ña kui kɨ̄ꞌɨn é nɨ seúntií ka tií ka ñaꞌa nante niꞌi ñe ntá kada vá thi tādu ni ñꞌ nantee nīꞌɨ éna ni nti i ka nā ntɨ pues kedē kɨ̄ꞌɨn né numi kɨ̄ꞌ́n na ne aꞌa iinañēé nɨ ne ikakūdii ñaꞌa ñuꞌu ña viꞌi dɨvɨ kada ña ña tuvi dɨvɨ ikɨ́ꞌɨn ne ntɨ ña tuvi dpermesu tuku ne i te ñāꞌa permetó ni ña kuika inā ntɨ́ ne.